E fampangala fampiakaram-bady hitako mety hitako tonga lafatry, izy magnaraky dingagny telo igny: fomban-draza amin'igny gn'atao hoe vodiondry, amin'igny anao mangataky an'azy zany da hanigny mipopoky sara da anigny pare e vola sy ny karazany, magnano misy mpikabary aby amin'igny, vita any zany da mandeha amin'ny commune agny, vita izay da mandeha am-piangona, mandeha amin'ny espace amin'izay misakafo.